Servan pe piggiâ mesue pe fâ i vestî; a l'é tutta unn'arte quella, de capî da un tòcco de stòffa comme se peu fâ un vestî che o cazze ben. E donca te mesuan o busto, i fianchi, o cû, o diametro de gambe, a longhessa de brasse, e coscì via.